Jeheni tsochronkani nkexrín ṭohe tsꞌóna ri jiṭo̱, iṭꞌo̱ kjátsé, ntihi chjaséni na chaxín kaínhani chꞌénani ri iṭꞌo̱ kjátse, pero, pero siempre i cuando la jeén, ṭꞌóna ri jiṭꞌo̱ kjátse a nomá a vece na nkojíni na chꞌe encarga kóchoni para sichꞌe preparar ti jiṭꞌ´o̱ kjátsé, ndá jiṭꞌo̱ kjátsé la tsikꞌe̱nani noa, noa kjátsé, tsichꞌénani ijnko bóte ijié na ajuerza̱ tsꞌe̱nani jnko iyꞌá kilo, iyꞌá kilo ri ntiiii, inoa a, tso tsi̱ka̱oni na, na tsaketoni tsoxróte, jehó jìnṭa̱ ó tsoxrótexín hasta tso̱nṭá ri noa a, nandá, ndá tso̱ña̱o nandá tsjikoni molino, tsotsénkíni tsꞌinka cobeta, tsji, tsꞌinka cobeta ndá tsjikoni molino, nandá ntaha na, ntiiii, tsjikoni na koi intsí ìnṭé tsjikoni kixin tsjaṭaxín, xi̱ tso̱ndáxin tso̱tsinká, ndá tsi̱nki̱hi, tsjejo sin tsꞌe̱nka̱ sin ri, tsjejo sin tsꞌe̱nka̱ sin ri ti chꞌo a ri cubeta. Ndá tsi̱ka̱oni ndo̱eni, na tsjènka̱ni <hesitation> nkekja̱in tsjanchia sin na tsje̱nka̱ni, tsi̱ka̱oni ri ichꞌo a ntihi na, kja̱xin lo mismo̱ tsꞌeyani ri jichꞌo a, tso̱nṭá jichꞌo a na, na tsixin la tsꞌóna jìnṭa̱ ndá sinchekánkíhini, kixin tsaxjre ri xí xje̱en tsixroni a, naaa, tsixin la, sinchekánkíhini nkooo, nko nꞌó vece, tsochóndaha ri xí kue̱en na o̱ ri tjo̱é tsixroni, para tsaxrje ihndó, naa, ndá tsoxènki ri xje̱en íxi xje̱en chroni a, ndá tsjixin la, tsakꞌetöni ìnṭa̱, nko bóte ijié tsjakꞌeto nko̱siñé, nko, nko tsi̱kiani nko yaá, cubeta ri jìnṭa̱ tso̱sóa tsoxróte, ndá tsjixin la tsánkíhi ri iṭꞌo̱ a, xikankiéxini a coladera la o̱ morra tsánkiĕxín, para tsaxrje ihndó jiṭꞌo̱ a, a̱ndá tsixin tsánkíhi na, nko inꞌó vece o̱ injon vece ndá tsakꞌetoni. Ti bóté tjeto a mé ntaha tsjikoni tsikitenkí ri ìnṭa̱ a, naaa, tss na tsjixin cuando ri tsikia ri iṭꞌo̱ tsakꞌeto na, siempre kixin tsi̱nka̱tjie̱nkíni, tsi̱nka̱tjie̱nkíni tsakeṭahña táha kixin tsotséxinha, ndá nahi na tsi̱nka̱tjenkíhyani na tsotséxin la tsochenihi, na nkekuènṭé, kixin para tsotséxinhana tsi̱na̱tjie̱nkíni siempre kixin tsotséxiha riiiii, jiṭꞌo̱ a, a̱ndá ultimo̱ namé, tsjixin tsꞌánkíhi kaín na tsikia ntaha tsoxróte na ndá tsji tsjiankí ri xje̱en tsjixroni a, íxin ri, íxín ri ntii, kjinté tsixroni a mé tsjiko, ndá tsjixin la, nandá tsochréhe tsꞌe̱nani, tsꞌe̱nani nkoooo, jinꞌó, inꞌó kaja ri chokolate tsjiko, para tsochjéhe íxi tso̱ íxi a̱ntsí tso̱káfe tsotsjehe, pa tsjanjon sabor, naa, itsjeha má tsje̱n tsicháxi̱n ri ó táha tsjiko a, na- a, tsjixin tsjiko ri chokolate la, koí ntaha tsi̱nka̱tje̱nkíni kixin tsinkátjénkí hasta tso̱nṭá, naa. Nandá tsixin la tsjiko canela, tsjiko casi nko tꞌo̱ cuarto ri canela a tsjiko. Ntihi na chónṭani nko costumbre kixin, ti tsoxróte ri ìnta̱ tsjakꞌeto ri canela na para nta tsjiko ndá ri nahí na ntaha tsꞌinkankí, para a̱ntsí náxrjón tsꞌaxrje, naaa, tsi̱nka̱tje̱nkíni ri xí tsoxróte jína kixin tsoxraxéha, íxin tsíchjánhña a, nána íxin xraxé íxi xa̱ kjue̱n, chjaséni na nixjani íxin xa̱ kjue̱n ri xa̱kjue̱n xa̱yoa ri ṭꞌo̱, na xa̱ xrakjue̱ chroni ti̱ki̱texini, namé ntii, ndáchroni kixin tsochján jína na náxrjón na, tsoxróte na, ikjí, íkjín xraxé na chónṭa sabor ti jiṭꞌo̱ a, nandá, tsjixin la, tsoxika tsꞌi choni, kaín ri gente tso̱cjina a tsꞌi, itsꞌi sin ri jiṭꞌo̱ a, namé, kaín gente tóxríhi̱n ri jiṭꞌo̱ kixin ri chónṭa sabor na náxrjón, na, kjá xi̱kaha ri ṭꞌóna a, m´¿e xi̱kaha ri xí chronkani ntihi kixin xi̱kaha tsꞌóna ri jiṭꞌo̱ a, siempre e cuandó kixin ri, ti nko- o. Ti nṭa̱ tsoxróte parte mé ntaha tsoxrótexín ri ntiiii, ti, ti canela a na ko ri jehe ri chokolatée na, tsoxróte ndá tsjixin ndá tsikitenkí ri jiṭꞌo̱ a, mée, náxrjón, ṭjok o̱séa ṭjoka xika la ko ṭjoka ṭónṭá tsixroni, ndá ri náhí namé íxí, íxí ntiiiiii, ntiiii, ti bóte tsi̱nka̱tje̱nkíahani na tsotséxin tsꞌañánkí chrínkí la tsotséxin ri jiṭꞌo̱ o̱ ri sí chꞌo a na ko riii, jehe riiii, ji tiii xiii, chokolaté tsjinkí la tsotséxin, ndá tso̱xra, tso̱xí tsochenihi na naxrjóha xraxé la tsꞌiṭjáñé ke ri tsi̱na̱tje̱nkíni tsjakꞌeṭáhña a, namé para kaín choni tsjacha itsꞌi, nao̱ nkojín tsjihya na tsꞌi, tsakja sin.